दान संबंधी कार्यक्रम की योजना बणोन का वास्ता हम थें सबसे पैली शहर का बीचों बीच एक इना कार्यक्रम की शुरुआत करना पड़ली जै मा सभी गणमान्य और अमीर व्यक्ति औन। हमारु यू कार्यक्रम सामाजिक होंयू चैन्दू। जै मा सामाजिक सुधार की भावना हो। ये कार्यक्रम कू प्रचार प्रसार पैली बीटी करै जौ तो ये कार्यक्रम मा अत्यधिक दान औलू। इनी चीज कू दान करना का वास्ता लोगों थें प्रेरित करियूँ चैन्दू जै से कई सारा लोगों कू फायदा हो।